السلام عليكم عسلامة تكلمتك طبعا باش نقولك راه باش نخرج ان شاء الله نبعد نفطرو مع بعضنا هوي نحط في بالك وفضي لي روحك مع حكايتك انت عم تعد عليك باش نخرج ونفطرو عنا مدة ما قعد مش هيك قعدة وحدنا ومع بعضنا ونتصور وقايد هيك خلينا نجدو طاقتنا.